Tratrarina tsy misy fijaliana ny tena fahasambarana ah raha ohatra ka hainao ny mametra ny atao hoe tena fahasambarana satria ny tena fahasambarana dia ny olona tsirairay ah no mamaritra an'azy, fa amiko manokana dia azo tratrarina satria ny fahasambarana amiko ah de ny fahaizanao mihonona sy mankasitraka izay kely eo am-pelatananao ,izany akory tsy midika hoe tsy hikatsaka sy hitady izay mahasoa hatrany hatrany.